اذا كائن بحري انا احب الدلافين، لانها-كنت حختار اكونها لانها مرة ظريفة، ودمها خفيف، والناس يحبونها، ويروحون يلعبون معاهان وكمان ما تنقتل. الناس يحافظون عليها، لانه كائن محبوب وغير مظر <hesitation> ويحب مداعبة الناس، واللعب معاهم، ويكون كائن <hesitation> ظريف جدا.